Qurg‘oqchilikda dehqon bo‘lsam, suvni tejash uchun tomchilatib sug‘orish tizimini joriy qilaman. Qurg‘oqchilikka chidamli ekinlarni o‘stirishga ahamiyat beraman va suvni to‘plash hamda qayta ishlatish usullarini tadqiq qilaman.